Võtat erinevit puuviljo, näütüses banaani, apõlsiini, pirni, ubinat, ütskõik midä säänest. Panõt kõik smuutimassinahe, vaotat nupist, lasõt massinal tsipa ringi kävvüq ja smuuti omgi joba valmis.